Na zaho aloha lefa ho nikivy e, ho nikivy raho fa soa fa teo rehe mba nanampy ahe naho nanome hery sy tanjaky ahy nanome heri-tsaine ahy zao raho vô ataoko hoe mba mana namane, manan-dongo mananazo zane satria nanano vo avy nampiao raho.